Allora, deu candu <hesitation> ia tenni u' seixi dexiaset'annus, andà a puliri is domus, ndi teniat una a sa dì, po totu sa cida, e poi dopu candu acabà de depi, candu non seu andada prus a puliri is domus, seu andada a su sartu, a binnennai, <hesitation> andà meda a asodiri sramentu, a asodiri a <hesitation> a bodiri tamatigas, a tirai a circai ochiellu. Comunque su traballedu chi si chi si podia fai, no. E poi candu a u' certu puntu non non seu, mama s'est <hesitation> intendia mali e non at potziu prus traballai, che mama conciat conciat is peddis. E inzandus m'est tocau, datu apu lassau a perdi sartu e totu, e mi seu posta a fai, a conciai is peddis, chi mi dd'at imparau mama, poita ca agiudà a mama, e che ma custas fiant de de angioni, de conillu, de craba, de de brabei e poi de sirboni nd'apu conciau, de de vitelleddu e de cuadeddu piticheddededdu, tesinanta. Sicchè, e che custu u' traballu chi abastanza M'apassionat, me praxiu dd'apu fatu finzas a candu non <hesitation> deu puru non dd'apu potziu fai. Allora, de custas peddis fadiat, mi ddas portant, deu ddis ponia u' segnali, e scriia de chi, <hesitation> su su meri de sa sa peddi e su frocu fiat giallu, arrubiu, biancu azzurru, qualsiasi colori, basta po ddus depi arreconnosci. Allora ddis ponia prima <hesitation> su sali, dda sterria beni in terra e <hesitation> dda dd'aberria beni beni beni non lassà piegas po nudda, e dda ponia me in su sali. Poi in manera chi chi subitu ca a bortas subitu subitu deu non dda podia fai. Candu ndi tenia seti otu dexi, tesinanta, postas me in sa sali e allogadas, inzandus ddus pigà e ddas. Ddas sciacuà e <hesitation> cun su saboni, o beni, cumenti podis scacuai u' pannu, tranquillamenti. Inzandus ddas spraxia, e ddas lassà u' pogheddu isciugai, non meda meda, u' pogheddu de s'acua meda meda. Inzandus ddas torrà a ponni in terra a sa parti, sa lana in terra, e sa peddi apitzus. <hesitation> Inzandus ddis ponia sa mendula arroca, chi est u' acidu chi in italianu si narat illume di rocca Custu fiat beni beni sciniau cumenti, ita ti potzu nai, cumenti a su tzuccuru, <hesitation> fiat bellu tesinanta, e deu cuddu ddu <hesitation> ddu coberria totu beni beni beni beni de cust'acidu a sa peddi a sa parti de sa peddi e dd'arrotolà beni, peddi cun peddi, tesinanta in modo, in manera de <hesitation> de ddi depi intrai beni cust'acidu e de non si depi pudexi. Poi dopu dus tres dìs candu parriat a mei, ddas torrà sciacuai ddas spraxia, ddas spraxia, prima però ddas a sa parti da da sa lana a su soli, in manera chi essi asciugau pagu pagu sa lana, poi a pagu a pagu dda torrà a girai, dda fadia asciugai sa parti de sa. Candu ma, deu più o meno dda connoscia candu fia pronta e inzandus dda ponia me in d'una mesa e ci fiant nebodis mius ca mi dd'aguantant e deu cun d'u' ferru tesinanta, cun d'u' atrezu circà de ddas depi scarnai dittamente, dda depia snervai Eccu snervai, agatau, fadia tesinata, <hesitation> ddas fadia snervà poi inzaras ddas torrà a ponni a asciugai, inzaras ddas torrà a ponni, insomma finzas a candu a mei mi parriat che fiant prontas. E s'urtima passada fiat sa <hesitation> sa sa pietra, sa sa perda tosca, sa perda tosca chi in italianu est la pietra pomice, tesinanta. E cussa diventat bianca bianca bianca poita dda dda dda frigà beni beni beni, ddi ndi tirà totu cuddus filamentus chi d'est custa pellixeddas, cudda peddixedda chi teniat 'ncora chi abarrada atacada. E diventat morbida cumenti una <hesitation> u' arrogu de arroba, naraus, u' pezzu de arroba, tesinanta. E poi dda <hesitation> beniant ndi dda pigant e ddis narà su preziu cantu fadiat e mi fadia u' bellu gruzzolettu e cussu mi srebiat po depi po mi depi bistiri, si podit nai. O siat in si in s'ierru podit in s'istadi, po no depi tocai e ddu nai a mama a mi 'onai dinai poita che inzandus nci ndi fiat pagu, in cussu tempus, sicchè bisongiat a s'arrangiai aici, tesinanta